أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هي التغيرات المناخية اللي جاعدة تصير يعني وتأثيرها على البيئة اللي أحيانا يكون كارثى وأحيانا يكون في كوارث ما يحسبوا لها الناس ولا حتى الحكومات تكون حسبت لها أصلا، فهي تحتاج لتعاون دولي وأجهزة ترصد عشان أجهزة ترصد عشان الناس تقيها.